Am'maha-ma- am'maha-malagasy misy mifandray be ny vintana sy fahombiazana, vintagna matetika hoe: ah, tsara vintagna, manam-bintagna de ôlo araiky izy kaofa nahomby izy kaofa nahomby igny zany le agnanaovagna izy hoe tsara vintana ndraiky manam- bintagna fa izy kaofa tsy nahomby izy de ta ratsy vintagna de zay agnanaovagna izy hoe misy ifandraisany fa izy kosa <hesitation> na am- am'tsy malagasy fa amin'ny hoe am'maha-ôlombelogno kaofa tsy miezaka anao tsy hahomby mihitsy e.